أكثر حدث ساهم في حياتي كان يوم تخرجي من المدرسة، كان شعور الفخر كبير خاصةً لما شوفت أهلي أبوية وأمي مبسوطين، هاللحظة علمتني أهمية الاجتهاد والنجاح والتفوق بعد التخرج حسيت بضغط أكبر وصار العمل وص- ومصاعبه أكثر بكثير من أيام أكثرهمنا هو الدراسة فقط.